راح أختار إني أكون الأفضل والأكثر ذكاء، لأن الذكاء هو الكنز الحجيجي، أما الشهرة فراح تجيب لي الضغوط والتوجعات، أما الذكاء فراح يساعدني إني أحجج أحلامي وأكون مؤثرة في المجتمع ، يعني إني أجدر أفكر بحلول مبتكرة وأتجاوز المشاكل، الذكاء هو اللي بيخليني أترك بصمة في الحياة فيما بعد.